المبلغ الي يعني يمنا الانسان الواحد يصرفه على نفسه علمود الاكل خلال اسبوع يعني اعتقد خمسة وسبعين الف بالدوب يعني انه <hesitation> تكفيه اذا بس اكل